मोय चेचर, मिसौला, कुथुवा रोटी, कतरा और खजुरिया, गुलगुला, सिमहि, उसना आलु, भरुवा करेला, भरुवा भटा, खुदिक रोटी गजव अच्छि लागतहयं ।